زما د خوښې وظیفه معمولاً هغه وظیفه ده چې زه په کې کافي معاش ولرم، ا همدارنګه په کې م ا خوشحاله واوسمه، زما د ژوند او کار بیلانس په کې برابر وي.ا یعنې په دې معنا ت چې زیاته تنګدستي په کې نه وي او همدارنګه ا زه په کار باندې حاکم واوسم.